komiði sæl og verið velkomin í

í þessu þætti

að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá ungra

kynntum okkur átakið stöðvum feluleikinn og heyrðum hvað nokkrir hressir krakkar ætla að gera í sumar ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar helstu fréttir vikunnar

hefur mikið verið fjallað um svokallaðan þriðja orkupakka undanfarið en hvað er eiginlega þessi orkupakki og um hvað er verið að rífast orkupakkinn er í raun safn af sameiginlegum reglum um þá sem búa til rafmagn og dreifa því til okkar reglurnar eru búnar til í Evrópu og eru teknar upp hér á landi vegna þess að Ísland er hluti af samningum um Evrópska efnahagssvæðið eða e e s

Alþingi samþykkti að Ísland yrði hluti af e s og það gekk í gildi árið nítján hundruð níutíu og fjögur á evrópska efnahagssvæðinu er stór markaður margra landa sem hafa samþykkt að sömu reglur gildi fyrir alla um vörur og þjónustu

fær til dæmis ýmsar undantekningar út af því að við erum eyja og tengjumst þess vegna ekki hinum löndunum með landamærum fyrsti orkupakkinn var tekinn fyrir á Íslandi árin nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund en í þessum fyrsta pakka voru ákveðnar reglur og markmiðið með þeim var að gera nýjum fyrirtækjum auðveldara að koma inn á orkumarkaðinn í Evrópu svo leið tíminn og þá voru reglurnar uppfærðar og settur fram annar orkupakki við tókum hann fyrir á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og níu og þá snerist

um að tryggja að fólk mætti ráða frá hverjum þau keyptu raforku eða gas ísland hefur samþykkt báða þessa orkupakka af því við erum hluti af þessum sameiginlega markaði e e s þriðji orkupakkinn var svo kynntur fyrir tíu árum árið tvö þúsund og níu og öll ríki Evrópusambandsins og e s hafa samþykkt alla þrjá

við ekki búin að samþykkja hann ísland framleiðir mikið rafmagn það þykir eftirsóknarvert af því hér er það búið til á umhverfisvænni hátt en í mörgum öðrum löndum við fylgjum reglum e e s til dæmis með því að láta sum fyrirtæki búa til orkuna og önnur að dreifa henni í Evrópu má sá sami ekki bæði búa til og dreifa orkunni en við fáum undanþágu frá því sem þýðir að íslenska ríkið má eiga bæði

ef það ætti að selja þau fyrirtæki þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega það sem er meðal annars nýtt í þessum þriðja pakka og það sem sumir eru á móti er að stofnuð hefur verið sameiginleg

eitt af hlutverkum hennar er að sjá til þess að það sé farið eftir reglunum í þriðja orkupakkanum og að vera nokkurs konar dómari ef það koma

upp deilur á milli ríkja sumir eru ósáttir við að Ísland myndi heyra undir ACER og segja að reglurnar eigi ekki við okkar aðstæður og Ísland tengist ekki þessum sameiginlega markaði sem hin löndin gera þau vilja ekki að þessi stofnun ráði yfir okkur en af því við tengjumst ekki hinum löndunum og getum ekki flutt orkuna okkar yfir til Evrópu þá eiga reglur ACER ekki við okkur eins og staðan er ein hugmynd sem hefur stundum verið rædd er að leggja sæstreng yfir til Evrópu til að geta selt raforku þangað sæstrengur er ekki hluti af pakkanum þannig að ef það ætti að leggja hann þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega ef það væri hins vegar gert myndum við tengjast og þá sjálfkrafa falla undir reglur ACER ef við samþykkjum þriðja orkupakkann sumir hafa áhyggjur af því að þá værum við búin að gefa öðrum

of mikið vald yfir okkur og eru þess vegna á móti því þeir sem vilja innleiða þriðja orkupakkann hafa áhyggjur af samstarfi Íslands við e s ef við tökum ekki þátt e e s er mjög mikilvægt samstarf sem þau vilja ekki stofna í hættu og segja að það sé ekki víst hvað verður um það samstarf ef við samþykkjum þetta ekki eins og öll hin löndin alþingismenn eru núna að reyna að ákveða hvað á að gera og

búnir að ræða málið í næstum því hundrað klukkutíma á laugardaginn var fundi slitið sem var þá búinn að vera stanslaust í nítján klukkutíma sex flokkar á Alþingi eru fylgjandi þriðja orkupakkanum og tveir flokkar eru á móti niðurstaða lá ekki fyrir en vonandi tekst þeim að komast að henni bráðum

Sigurðsson er hættur að þjálfa liðið eftir að það mótmælti á Íslandsmóti minnibolta varð Íslandsmeistari í minnibolta stelpna á Akureyri en liðið neitaði að taka við verðlaunum sínum stelpurnar segja samkeppnina ekki nógu mikla og vilja fá að spila við stráka liðið undir stjórn þjálfarans Brynjars Karls Sigurðssonar hefur áður mótmælt því að fá ekki að keppa við stráka forsvarsmenn körfuknattleiksdeildar funduðu með foreldrum Brynjari Karli og öðrum í og þar var tekin sameiginleg ákvörðun um að þjálfarinn myndi hætta að þjálfa liðið

sigraði í úrslitaleik á Íslandsmóti ellefu ára stelpna mótmæltu stelpurnar í

eftir verðlaunaafhendingu var tónlistin í íþróttahúsinu lækkuð og ein úr liðinu las upp yfirlýsingu hún sagði að ástæðan fyrir því að stelpurnar vildu ekki taka við verðlaununum væri sú að þær hefðu ekki fengið að spila við stráka í vetur þær tóku því af sér og skildu þær eftir á gólfinu

ásamt bikarnum sumir foreldrar stelpnanna voru reiðir eftir atburðinn og sumir hafa tekið stelpurnar sínar úr liðinu um helgina voru í fyrsta sinn veittir styrkir úr Íslands verkefni sem tengjast íslenskri og norrænni

fengu hæstu styrkina var stofnaður á hátíðarfundi á Þingvöllum í fyrrasumar

var svo í skála Alþingis nú um helgina þar sem skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir gesti og gangandi í sólskinsveðri eftir ávarp forsætisráðherra og mennta og menningarmálaráðherra tilkynnti Kolbrún Halldórsdóttir formaður sjóðsstjórnar um það hverjir fengu styrk þrjátíu og sex verkefni fengu styrki og þau eru öll samstarfsverkefni ýmissa stofnana listamanna og landa áhersla er lögð á sköpun listir og virka þátttöku barna í menningarlífi stofnun Árna Magnússonar í

fræðum hlaut næsthæsta styrkinn fyrir verkefnið handritin til barnanna og Borgarbókasafnið hæsta styrkinn fyrir söguheiminn nord sem er í samvinnu við Danmörku verkefnið heitir eftir danskri bók um stúlkuna nord bókin er unnin úr norrænni goðafræði en fjallar í rauninni um umhverfismál og við ætlum að leggja mikið upp úr umhverfismálum og nota tækni til þess að skapa veröld fyrir unglinga þar sem þau geta komið og skapað sjálf fengið bara einfaldlega að vera þú átt að geta gengið inn í þessa veröld hennar nord sem er stúlka er sem sagt að berjast

við verðandi skuld og hvað þær heita nú þessar

lög sem leyfa fólki af sama kyni að ganga í hjónaband voru samþykkt á þinginu í Taívan nú fyrir helgi landið er þar með það fyrsta í Asíu sem

samþykkir lög um hjónaband samkynhneigðra og fjöldi fólks fagnaði á götum þegar það var tilkynnt nokkur hundruð í viðbót hafa skráð sig og hyggjast gifta sig á næstunni þá héldu þrjú pör upp á daginn með sameiginlegri hjónavígslu til að fagna þessum sigri fyrir baráttufólk fyrir réttindum

þau hafa barist fyrir jafnrétti í um tuttugu ár óvenjumikil frjósemi er á bænum

Kiðafelli en sextíu ær báru þremur lömbum hver það hefur verið mikið að gera hjá bóndanum á Kiðafelli í Kjós margar kindurnar hans hafa borið þremur lömbum eða ein af hverjum þremur og það þykir óvenjulegt jú það var kannski heldur

það hljóp hljóp eitthvað á þær

voru svo duglegar að taka lýsi yfir fengitímann tóku svolítið hressilega lýsi og það skilaði sér greinilega í mikilli frjósemi miklu meiri frjósemi en við erum vön ég hugsa að þetta sé nú með því allra mesta sem gerst hefur sko það er náttúrulega dálítið handtak er með átak til að vekja athygli á ofbeldi gegn börnum á Íslandi sem kallað stöðvum feluleikinn eitt barn af hverjum fimm á Íslandi er beitt ofbeldi áður en það verður

átján ára en hvað er ofbeldi ofbeldi getur verið líkamlegt eins og þegar einhver lemur eða meiðir það getur verið andlegt sem er til dæmis þegar það er gert lítið úr barni og það kallað ljótum nöfnum það getur líka verið ef barni er ekki gefið að borða eða föt þess ekki þvegin svo getur ofbeldi líka verið kynferðislegt en það er til dæmis með átakinu stöðvum feluleikinn er verið að biðja fólk um að kynna sér þetta mál betur og mótmæla ofbeldi á börnum Bergsteinn Jónsson hjá UNICEF segir að átakið heiti stöðvum feluleikinn vegna þess að ofbeldi gegn börnum sé of falið við hjá UNICEF viljum að öll börn á Íslandi búi við öryggi og vernd og það er hlutverk okkar fullorðnu að vernda börn þess vegna erum við að biðja ríkisstjórnina borgina og bæina okkar

að gera betur til þess að koma í veg fyrir ofbeldi gegn börnum en við erum líka að biðja alla fullorðna á Íslandi að skrifa undir ákallið okkar og hjálpi okkur tónlistarkennari á Íslandi hefur notað tónlist til að byggja brú milli erlendra og íslenskra kvenna hún segir listina vera sameiginlegt tungumál allra átján konur frá öllum heimshornum hafa komið saman undanfarið og búið til tónlist Reykjavík þar sem aðaláherslan er á að listin sé sameiginlegt tungumál allra Sigrún Sævarsdóttir tónlistarkennari segir að listastarf henti vel til að hjálpa fólki að tengjast öðru fólki tilgangurinn er líka að byggja hreinlega

og aðstoða það við að finna að það tilheyri þessu samfélagi hér á Íslandi hundruð manna klæddust skrautlegum og litríkum búninga í Perú um helgina þegar

var haldinn hátíðlegur risastór skrúðganga í Perú er haldinn á hverju ári og er orðinn þekktur um fjöldi fólks bæði atvinnu og

fjölbreyttur hópur

tekur einnig þátt í göngunni og fagnar með

um sumarveðrið en við töluðum við veðurfræðing og spurðum hvort það sé hægt hvað er hægt að spá langt fram í tímann um veður það er hægt að spá svona sjö til tíu daga fram í tímann nákvæmt þá fáum við vindhraða vindátt ský eða ekki ský og eitthvað svoleiðis en eftir tíu daga þá verður þetta orðið alveg mjög ónákvæmt og hvað skoðið þið veðrið langt fram í tímann

marga mánuði fram í tímann ef maður vill en það er eiginlega ekkert að marka það tólf daga þá er fínt að sjá fyrstu tíu dagana hugmyndir um hvað gæti gerst næst við erum svo heppin hér á Íslandi að við erum með fullt af sem að spá fyrir um veðrið hjá okkur og

stórum tölvum bæði hérna í Reykjavík og eins í Bretlandi

þú ættir að spá fyrir um sumarið hvað myndir þú segja ég myndi segja það kemur í ljós það er

engar áhyggjur af þessu því við getum engu breytt þá verðum við bara að læra að hoppa í pollum og ef það er sól þá er það bara frábært en kannski verður bæði sól og rigning bara eitthvað til að taka á móti þegar á sumrin fara margir í frí og gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldu og vinum við töluðum við nokkra hressa krakka og spurðum þau um ýmislegt sem tengist sumrinu það sem ég

til Svíþjóðar í júní og Almer í júlí

skemmtilegast að gera á Íslandi ég fer oft til Ísafjarðar ég fer oft upp í bústað rétt hjá Akureyri bara mjög gamaldags bústaður ekkert net eða neitt að vera með fjölskyldunni og bara íslenska sumarið mamma fórum þangað í tvær vikur og hún elskaði

sjórinn er blár það eru örugglega margir fegnir að komast í sumarfrí enda mjög margt skemmtilegt að gerast mjög margir fara í ferðalög bæði um Ísland og til útlanda og fara á spennandi sumarnámskeið við minnum líka á heimsmeistarakeppni kvenna í fótbolta í Frakklandi þar sem bestu kvennalandslið heims keppa um heimsmeistaratitilinn keppnin byrjar

júní og stendur til sjöunda júlí og allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV tvö það verður líka líf og fjör þegar sögur verðlaunahátíð barnanna fer fram í annað sinn næsta sunnudagskvöld þá kemur í ljós hvað krökkum fannst standa upp úr í barnamenningu á Íslandi árið tvö þúsund og átján þar sem sögur fyrir og eftir krakka verða verðlaunaðar jæja hér er allt

fyrsta æfingin fyrir sögur verðlaunahátíð barnanna

að byrja og krakkarnir eru mættir og við ætlum að segja ykkur hvaða hlutverk þau

og ég er

ég og hvað þetta nákvæmlega þýðir kemur bara í ljós á sunnudaginn í beinni útsendingu klukkan

það getur verið spennandi það er róandi og skemmtilegt hvað það getur verið lærdómsríkt það bara ég lifi mig inn í bókina bara að allt getur gerst að hreinsa burt allar alvöru áhyggjurnar í alvöru lífinu og bara dreifa huganum ef mér líður illa þá fer ég upp í rúmið mitt les bók og mér líður eins og ég sé frjáls það getur verið svo mismunandi og það getur róað hugann ég get gert hvað sem ég vil værir að skrifa bók um hvað myndir þú skrifa um eitthvað skemmtilegt allavega ég myndi skrifa um stelpu á svipuðum aldri og ég eða strák og bara svona í skólanum og hefur áhugamál það væri einhver

held að ég myndi skrifa um íþróttir í geimnum já það er mjög góð hugmynd ég myndi skrifa um vináttu

þökkum kærlega fyrir okkur í vetur það hefur ýmislegt gengið á og við höfum fjallað um margt mjög fróðlegt vonum við ekki spurning við verðum í sumarfríi fram á haust og vonum að það verði ekki of mikið um klúður þá alveg eins og í vetur eða svona næstum því sjáumst aftur í september hafið það gott í sumar bless bless

ekkert svo óvanalegt ég heiti sæ ég heiti Karl Fredriksen og nú verða sagðar

þetta